انا ن- نفضل نحتفظ بإسمي لأنه إسمي إختاره لي والديا، يعج- عاجبني مادامو عجب عجب والديا وإختاره لي والدي أكيد راح نحافظ عليه، مهما كان مهما كان مليح ولا مش مليح مادام حاجة إختاروها لي والديا راهم ما يحبوا لي إلا الخير، أو ما- هذه هي <hesitation> يسما مكانتش حاجة كاملة معنتها أكيد أهم حاجة تيعجبك وحاجة متعجبكش.